في السفر يعني شنو نسوي نلم الثياب كامل مالتنا الاشياء المهمة الثياب الداخلية مالت الطلعة ايه مالت البيت ونشوف الشنطة مالتنا يعني الشنطة بتستحمل يعني بتتحمل هاي الثياب وننظمهم واذا بعد تبغون تبغي مجال حق نحط ادوات ثانية يعني في الشنطة وجذي